dai marən akwai ngiwanak akwai kəncir, amma marəmma dai ngiwanak atiyau, ata kaɗa koo wanii sasak pata ii marema kwai ngiwanak atiyoo marəmək sosək pata, don akwai njak bundik kazgoi yaye aci bata ngiwanak bai ngi wanak dai marəm saboda haka ngiwanak nee atiyo nən ɗulii sasək pata marəmma, dan tawan ba batatu bai, dan koo da akwai jaŋ-jaŋ-ansi, amma yaye duk dai ngiwanak atiyoo marəmma, saboda haka jak ngiwanak atiyoo marəək sasək pata agaja lii nən dul-a duulat ka dai, don aɗkatkuu yoo kwa niika sasi bee ba bə kədaa baneekii datkanai ta kadə ngiwa nall bai. ngiwanak atiyoo sasi marəm, <noise> atiyoo bee babə ngiwanak don ngiwanak atiyoo sasə bee nən nən faratii ikwala a a kanau a a ajgwa a zoo za bee ko ngwanak kaŋ nsi a chadi, amma ngiwanak dai, nən faratə ii kwala akanau atiyoo sasi marəmma, niika kəncir dəka a kanau, amma dai ngiwanak atiyoo sasi marəmma sasi ta kədə ngiwanak dai akunək səgətkani bee datkani ii kau ta tə dunʊk ngiwanak yoo kwaya kaka tatkəɗiyani jə danii lii bee babuu sasi, sasək pata ta, tanii marəmakwiik kaŋngi wanak kaka tatkədiyabii don azayayee, aza bee babu agakuu kaka jə danii ii gaku bai ngiwanak atiyoo sasi bee marəmma, sasə don nə nən doga səg səgətka dai ngiwanak yoo biin sasə bam kaɗa ngiwanak aza ɓai, don ngiwanak atak tlak kə dəm. dəkka ɗatkəla ɗak kuma sasək pata, don dəkka juŋ bundik kəzgai ya azu, amma yaye atu ɓa malyu ngiwanak, ngiwanak atiyoo sasi marəmma marəmma,